Baryat ya ka̱son ka̱byaa <hesitation> a̱ nyyai ka̱rek banyek ka a̱ brong di tyok ka̱byen ti in. Ba byyi ba nkyang a bani ya ba̱gu̱ngang ba byyi pfong ba̱gu̱ungang sa bo bu ya kason <hesitation> na̱nkrony nji a <hesitation> rot krum ji, ka̱byen ji u shyi an bvak mba. So konzan kyang shyi an bvak mba, so nkyang a myim ba yya sabo bu ya kason ba̱nyet a ni, n na yet zi shyi ka̱ram ditway a̱nni, a̱bat d tway njit a ku myim ba za jyi da na, a̱ na̱ sak anshan na-na yet a̱tsatsak na̱bvwa ditway duk a̱yin nu a̱ nat mi diccu nu ti u tat anshan, nkyang a na̱ cat a̱ ga twang diccu ti u tat ni na̱ na̱ shya kayemi. Bamyet ba a̱ yet ba̱malam ba a̱ zzak ni, ba ba̱ nji kyang a myim ba ba̱ ryi ni a̱ ba̱ brung ba hok ansham, a̱ ga n tyyi rya, a̱ yya pfong a̱ya to a ryi ka̱nkrang ka, ka rain a̱ba̱yinhwa <hesitation> pfong a ba̱nuyet brong dityok ba, ba byyi sabo zi ga shya ya ka̱son ni, nkpa yet ba̱ryet ka̱yak, ba kyang a ni za brang ra̱n ka̱yak a ni, mba a̱nri a̱ byyi krum ji, mbn a̱mi a̱ byyi Kyary a ku̱ zi tyyi kayat ku̱yak njit ka ni, a ryi ku rai ni. So ku ba ni ba bu ya kason, ku ba za ta̱yik u rwak ku̱yak, na̱ta̱ryen na, ba ni n za brang ni, na yemi ba byyi bu pfong ba̱gu̱ngang, <hesitation> sa'ana ba̱ryat tsswa nda, ka̱ram ka a̱ byyan ba̱ka̱tuk ba̱nyet ba a̱ran. To pfong ba̱nyet bra̱ng dityok mba ba-ba-ba-ba-ba-ba wrak ka̱ryong a̱wwon a̱wrak a̱ccu mba, a̱ ryi njit u̱ ba yya dityok ti tazwa njit ni, konyan a̱ myyin bu a̱ssi nu ba̱na a̱hwa, a kai nda ba a shyi u̱ swat shyi u tang hwa a̱nzan a̱mi a̱ni na̱ shya ba, a̱nzan a̱mi a̱ni nwwa ba kuma ayin a̱n ya can ba yauwa, ba̱nyet ba bra̱ng aityok ti ni mba a̱ byyi zko can ba̱nyet ba, ba brang ni rot a̱nza cet a shyi da̱ mba krunji u̱ shyi da̱mba, <hesitation> ba̱kwot ta̱pyyi ba a̱ shyi da̱ mba duk konzan kyang shyi a bvak mba. So don zi gu̱ shya ya ka̱son ku̱ zi shya tsswa nda zi ni shya ya kason. Amma ku̱ zi shya tsswa nda ba zi n za kason ba. Kuma zi ni shya tsswa nda ba ku̱ ba̱nyet bra̱ng dityok ba dityok ka̱byen tu, a̱ za, a̱ yya kyong a myim ba yya ni zi gu̱ n shya nda na ni ba. To ku̱ zi in rai Se banyet ba a bring dityok ti ni baa za kvvat shishrek ba mba wnon a̱ bvwo a̱nzan anri a̱ yet a̱didam njit u. a̱wwon yya kyang a myim ba yya ni zi gu wruk, ka̱yat a̱didam aya. Domin ku zi domin a̱huhwo njit bn kwan njit zi n maai uya kasor, si tat ka̱rek ka zi ni n tat ni ba, nba ku̱ ba̱nyet ba a̱ brang dityok ka̱byen ti a̱n za zyyi bvak ba. So ya kason na, ni nyyai da mbu ku̱ ba zu brang u ba̱ryat ditway a̱ za brang u ba̱ryat ku̱yak, a̱ za ryi tsswa nda, a̱wwon a̱ za, a̱ za jyi na̱taryen njit a, yauwa ku zi na n naat ka̱rek ka n nat ba̱hyom, a̱ nwong a̱ za gwai nkyang a zi kwai ni, a ywai krum ji, ku̱ a na shya kaba̱krum ba̱cin cong a̱ si mani u san. Agbodang u̱ dihyu ti zi n tyei a nkyang a zi ban ni. Ku̱ ba za ywai da nti kuni ba bu ya ka̱son <hesitation> ʉ na̱krang njita ka̱bnyen njit ka kuma. So ba shyi bu pfong ba̱gungang nyyi na ba ni yya zi gu̱ shya ya ka̱son u ka̱byan njit kani. Dani yada nka n hywa ni. Tsswa nda, a̱za nbrang u ba̱ryat ku̱yak, a̱za brang u̱ ba̱ryat ditwang <hesitation> a̱ za iyi na̱taryen, <hesitation> a̱ za brang duk di nkyang a baryi na ni za byyi kpuntung ni, to aryi zi ya kason rong a ni, rong ba̱shong a, ba za ryi da nkpa konzan ka̱ram a na brak u kpo shya. To a ryi zi ya ka̱som. A̱ zaryi ba̱shekwot, a̱tsatsak ba̱shekwot siswa, a ryi zi ya ka̱son. A̱wwon a̱ ba a̱ bu nok na̱bvwa yya nkyang. Ku̱ zi kap nywat ba ba a̱ bu za nok karek ka zi ni n brak nywat aya, u yya kyang yaan na ra̱n nywat ji di yet, di byye kpuntung in to a ryi ba̱nyet ba shai npfong yya kayenni se a ryi zi rai. To ku̱ ba yya ani to a ryi zi ni shya ya ka̱son u nankrang njit a ka̱byen ka ma aryi ka rai